Omalaka ogeli uuyuni auhe. Ano uuyuni nkene wulipo ohawu popi omalaka gga yooloka. Moshilongo shimwe ohashi vulika mu kale muna omalaka ogendji taga vulu oku popiwa kaantu ya yooloka. Shono ohashiikolele aantu mboka mpa ya putukila nenge mpa ya kokela. Ano uuna to- to putukile pomudhingoloko hapu popiwa elaka lyontumba oho hashi ku pe wu kale to popi elaka ndyo. Omanga kombinga yimwe natango ohashi eta aantu ya kale taya popi omalaka ga yooloka. Sho osho nomomalongo sho tatu longwa ohatu longwa momalaka ga yooloka. Omolwashike mbela? Omolwaashoka kiilongo yimwe ihaku popiwa omalaka nga hatu popi. Onkene muuyuni onda inekela kutya omuna oku kala hamu popiwa omalaka omayovi ethele. Oshoka oto adha moshilongo shimwe. moshilongo ashike shimwe tamu vulu oku popiwa nando omalaka geli omilongo ndatu. Shono otashi ku pe nee kutya paife ngele moshilongo muno ngele ohamu popiwa omalaka ge thike mpano. ngele mbela iilonngo yimwe mbiya kaandishi. yili kenenenvi ndino nenge kenenevi limwe lya yooloka. oyina omalaka geli gangapi? Otashi ku pe nee wu tengeneke kutya omalaka ogendji muuyuni ohaga popiwa shiikolelela kiilongo mbyono yili muuyuni. Ano iilongo kehe oyina omalaka gayo ngono hayi popi shiikolelela komihoko dhayo dhoka dhilimo Na shiikolela kutya iitya mbi haya longtha ohaya yi uvuko ngiini inaayi fa mbi hayi popiwa koshilongo koshilongo shimwe shili menenevi mono. nenge shili kenenevi limwe lya yooloka. Na ohashi ya etele nee ya tote iitya yawo mbyo tay opalele. mbyo yeyi uviteko. naashino ohashi humitha noku nenepeka omalaka ogendji ngono haga eta natango ga ninge ogendji shiikolelela nee kaantu mbo yeli momudhingoloko nenge moshilongo mo. Ano omalaka nga ndiinekela haga popiwa muuyuni auhe ogaadha ngaa komayovi ethele mutu lwaaho